Agito udʒine shikeɗi da yarwanana anasa tda markwambaɗa nduʒina ɗa hasha. Tufita duva anken kanana alfanga udʒinaɗa ufada gyadhalha ufaɗa dughalha. Ana suɗaghwa dan ndul ngaɗma haɗ vunda vananmu. Shikeɗi da mulwana hai ndaghgau. Agha dadamun kana muwmula ankene andaghgaya. Agh dadamun kana muwmala ankene affanga udʒinaɗa. to ko vuka muchataa tunghkanana inadamew sa nʒomiyo. Ama anken kana yana kana tabgha indinaz mahga. Yanakana tabgha nda kwaɓa avlaɗa hiɗika yana kana ankenye, <hesitation> kabga inundʒuv ne be kanuna. Inatsu kwa tumaɗna kanana, nana wahale amdiyal, agha uma gyaghalha makwamaɗ na kana sasa. To anaʒuguna maɗa ngastuna, to ina ngane haɗ anʒuvuwa sasuni ina ngane haɗ anʒuvuwa. Duk dabara dabara moghlnana, magaltama magaltama, magaltama na, ɗangwa ina kol anʒurngana bewna, gwaba sena andʒur mundna har masa hadadun damog, to dadamunye kurana ɗangw. Kyalma ghgashiɗma havaghna nʒuka ghgambaɗnu. To usus kagnanayima. Unda shakwiɗ kanana gabaɗaya takade taka hanye. Unda shakwede gabaɗaya taghbandʒu hanye unda shiɗe kyalma lalak laghile. To to ghgaymye hadada laguluwo antobayinye hadada takaɗuwo, antobayin hadada, tudʒuwowo antobayinye hadada sasasasuwo. To kabga mava htawa inan dʒuvna dama dadamunye kurata, dama kone imunda ɗaukabe da vulata dadamunwa, ankene vutanata vula munda ɗauka, voghan suɗok gulenye kagh bew gulenngu. Daɗamu ye nda sunata ndʒukine. Fulenye duk munda dʒavab unduna dadamuye karanatabuna. Gwamasa inundar hena, hanunda inarhunda ɗauka kol dadamun davulanatau. Don dadamun ha talma nda, hatnlma nda nda <hesitation> dada virdyachu. Aada vurdyachna hadadamun tulma ndechu gulenye ha dadamun mog hasada ambada vurdyachu gulenye hadadamun tughabuk nda da dunda vurdyachu. Kone ɗauka avla dadamun na ɗauwaka ankene ɗawaka ansuɗoko, dawaka vughon suɗako. Ana vulanach ankene, vulanach ansuɗoko vulanach voghan suɗok she dadamun pla, ama undna hafitino bugha bugha han santu kabga naya vaya dadamun gula. Vanana dadamunye da thad dashadata dapyana tur tughan alunda tu mog timund budʒ buʒa ngane. Nayin unda gulenye nayinma tuɓu da damun naputa, chubayetalo, taghthu yaɗa yan vaghna muna. Dadamunyo da chiɗa dʒighwa ndil taghan mayin. Ha hipa gana ka tundawo, ngalaka tunduwo, haɗ mund gyankawo, ha konuwu na paptana kadʒka kaɗakwatsanata da dʒanata na papta kaɗakwatsanta da dʒanatu yala tu dʒangagha, yakat makwagha ksa ganudi yakatudʒangash ksaganuche, fanach kar masai an dʒuva gosukwagha dadʒana ta. To ei makwagh gulenye, hbanuch boomanʒuva, mbaɗa jeb da dʒa daghka, su kwagha dadʒanata. To nanaghnana ba da damunbe dahyuwa tundan diyuna. Haɗi munda damagata maga unchuwo. Vana kana riga riga hanye riga riga hang zamawuta nda luma, riga riga hang zamawuta, haɗ munda belagamastawo, sai bughanas he two dadamunye, sai bughanas dʒuv tu dadamun she dadamuye da tsuhurala taghan mund inuna haɗ inunda ɗamaga ta magamawu an banka dadamun kana vananana kone munda tuɗau unduna saw dadamun. To vanana kana, anan naɗal tugarh dadamun. Ankene tu garhal dadamun, ansuɗoko haɗal garh dadamunwu. Vita haɗinunda ɗowul avla dadamunye, a ɗawul dadmun gida golo sunal gwaɗine, vita haɗi nunda ɗowol avla dadamun gulenwo, ha vaghna sunab dadamun inunda moghowo vagha msursha wingol. To kone munda tumog kana tunughanata. Sun dadamun hdinunda tuɗifuku avla dadamun. Dadamun gulen nal mog ɗyamɗyam mechu. Hal mog tu ɗyam ɗyamun dadadmungu/ kghna ɗyam ɗyamu kako bale dadunda virɗyan ne. to anana nganana ghuchbe mumɗu wa gulnye nagu futan dadamun tund nda mbitsaka ghanye. Unda shakweɗ gulenye, inunda inarhe gulena nagu fana dadamun guleng, <hesitation> nana guleng na luha tugwaɗe maka win kag dadamun. To vita saskwach kana na na uhafka tna luhafka tana, saskwahe luhafkata na luhafka tana vaya ndʒuk ngana. To vanakana, kone inunda mog ka kone inunda mogkana sai tala dadamun sunata. Tutaka gwoznana gowgaw, gar gar gara gwada tukorulo. Agha nayin kana ndala haɗkaln, ana hiɗikina gagrat ghenyan mbayin buna inatale koral. Ama. Gulenye jeba bayinwo. Alan dugheɗinda jebayin gulen nan nahanye, hayin sun tu ɗamala mbala hanguwo, hahahang sun ɗamala mbayinnivu kabga gargar ndʒuka. To kyalma gidanya anavaya. To vanana lunghkana siyasabe gwayan tudʒuka magatama magatanu, magatama, magatama, magatanabuna, savayab ndʒuku. To vita korka ndunkana, vaya sa ndʒuk vayabya, vasa tundʒu vaya didha halayawo satanʒuk vayabunha hasunu. To vita ker ka ndund kana jeb da ndagaka nduna, jeb da ndagaka nduna, hasunu. To ko much kana na natala dadamun sunafa, dadamun gathma dadamun gandule, sai dadamunye damu lanta tunda. Korech kana na sai bughanask tunda dadamunye sai kwankwa tdadamunye dadamunye dahyuwanta kabga naya vaya konuwe munda tu mog mawana amawan tha tu dadamun. To vanana tunighkana vdʒangna vaghna ɗowi datsom vaghna neche vaghna udʒanga dʒastu makwaɗiya vitaya, amaka bughi tu mech na vaghna nechiya vanechiya, vaɗowi da tsom. To vanana tunughka vaghna ɗowi datsomo, to ama gulenye vaghna sasuni kma udʒangna. To ama tunda tsamabiwa, dara ndʒaya anathit konu nganat dadamun. Kone inunda tumog undna thananch tu dadamun. To dadamunye mullantu mkwaɗngne haɗ inakushatawo, gulenye mbam.